plötu fyrir hljómborðsleikara allra landsmanna Magnús Jóhann Ragnarsson þótt hann sé ekki nema tuttugu og fimm ára gamall er ferill Bergs Þórissonar tónlistarmanns ævintýri líkastur frá átján ára aldrei hefur hann unnið með tónlistarmönnum á

borð við sigur Rós og Jóhanni Jóhannssyni að undanförnu hefur hann svo starfað sem tónlistarstjóri á tónleikaferðalagi Bjarkar Cornucopiu þá hefur hljómsveit Bergs hugar fengið þrjátíu milljónir

og gerði á dögunum útgáfusamning við Sony

þannig að ég ætlaði kannski að læra á trommur eða rafmagnsgítar eða

á Seltjarnarnesi og pabba leist ekkert á þetta að ég ætlaði að spila á eitthvað svona hávaðahljóðfæri þannig að hann benti mér á að kannski væri sniðugt að kíkja á hitt og þetta og þá hitti ég mann sem heitir Kári

á Seltjarnarnesi núna og

hjá sér þannig að hann plataði mig í það hann var nú ekki áberandi til að byrja með en verulega hratt og músíkalskur duglegur iðinn hann fékk fínt atlæti heima það

ekki alltaf þannig

háskóla í New York ég var alltaf búinn að hafa þetta markmið að komast inn einhverju leyti frekar barnalegt markmið en ég var líka barn þannig að

og hérna svo er ég kominn inn og búinn að borga staðfestingargjaldið og ég er bara á leiðinni út og þá allt í einu kviknar einhver pera í hausnum á mér sem segir bara langar mig að vera bara básúnuleikari af því að er náttúrulega rosalega dýrt nám þó mér hafi boðist einhverjur styrkir og alls konar dót

þannig að ég sá fram á að ef ég ætlaði að gera þetta væri ég ekki að fara að gera

mikið annað en að vera bara

og reyna að borga upp þetta nám og allt það og ég bara einhvern veginn fattaði að kannski langaði mig ekki nógu mikið að vera bara básúnuleikari þannig að ég ákvað á síðustu stundu að hætta við að fara og vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera svo einn daginn þá kynntist ég Óla Arnalds þá var hann kominn með verkefni sem var

í Bretlandi sem átti að vera bara svona lítil sería svo einhvern veginn gerðist það bara að þessi sería varð risastór og við fengum

og ég fer og ferðast með honum út um allt og spila músík fyrir alls konar fólk og eitthvað og það var náttúrulega bara ótrúleg ótrúleg upplifun

byrja í þessu er ég bara eitthvað rétt rúmlega átján ára og er að ferðast út um allt og spila músík sem var

draumurinn en en ég var einhvern veginn hættur við en samt dottinn inn í

hættur að hafa tíma til að vera í háskólanum búinn að hvernig hefst svo samstarf þitt við Björk ég var að vinna í hinum ýmsu verkefnum

Óla og sigur Rós og Jóhanni Jóhanns og svo einn daginn þá bara hringi síminn og og ég er spurður hvort ég sé laus á morgun hvort ég komist því það vanti hljóðmann til að vinna með Björk og ég segi bara ókei kýlum á það í hverju fólust þín verkefni til að byrja með

en það sem sagt felst í því að taka upp tónlist taka hennar hugmyndir

form sem er hægt að hlusta á er aðgengilegt svo þróaðist

öll þessi vinna út í að hún bað mig að koma með sér á túr og þá biður hún mig að

vera tónlistarstjóri sem er svona meira að taka hennar hugmyndir og koma þeim í

útfærslu á tónleikum sem virkar og stjórna æfingum og og allt þetta í rauninni bara að passa

að allt tónlistarlegs eðlis í tónleikunum sé í lagi við vorum allt síðasta sumar að túra um Evrópu og

núna erum við búin að vera í New York í mánuð og Mexíkó í mánuð og svo heldur þetta bara áfram

hefur á skömmum tíma náð eyrum rúmlega þrjátíu milljón hlustenda á efnisveitum

gerist það fimmtán sextán ára og er allt í einu kominn með lyklavöld að þessu stúdíói sem ég hafði hjálpað til við að setja upp að eigandinn fer á tónleikaferðalag og ég bara sit uppi með stúdíó ég hringi í Pétur og segi plís að koma við verðum að gera eitthvað núna nú kýlum við á þetta og gerum einhverja

við byrjum að dunda okkur við að gera einhver lög og fikta

allt í einu erum við búnir að gera slatta af lögum og vissum ekkert

þetta og þorðum ekki að gefa

svo einn dag

að kýla á þetta út sem plötu og gera heimasíðu

svo öðlaðist þetta algjörlega sitt eigið líf og allt í einu var þetta komið með tugi milljóna

og farið að biðja okkur að spila við vissum eiginlega ekkert alveg hvað við áttum að gera svo eftir það förum við að gera næstu plötu sem

fórum inn í

gerðum plötusamning við Sony í Bandaríkjunum sem er náttúrulega rosalegt tækifæri og

rosalegur stökkpallur fyrir þetta og við gerðum þessa plötu og hún er nýkomin út heitir varða tæki tól og samsetning þeirra hafa lengi heillað Berg og hann hefur meðal annars reynt fyrir sér í hljóðnemasmíði já þetta byrjaði

þegar ég var með félögum mínum í hljómsveit um fermingaraldur við vorum og mér fannst ekkert flottara á þessum tíma en svona míkrófónar sem maður getur

á lúðurinn og þetta fúlgu fjár fyrir þrettán ára börn þannig að ég hugsaði hafði alltaf verið mikið að pæla í græjum góður í stærðfræði og góður í höndunum líka hugsaði ókei hversu flókið getur það eiginlega verið að smíða þetta dót þannig að ég fór rosa mikið að pæla í því mig óraði fyrir og kostaði líka miklu meiri pening að gera allar tilraunirnar og allt þannig að þetta þetta hafði eiginlega ekkert upp á sig sko nema það jú að ég þetta fikt hvaðan kemur þessi drifkraftur ég held að ég sé bara með ótrúlega mikið keppnisskap en ekki svona týpískt keppnisskap þar sem ég er í einhverri keppni við aðra heldur er ég alltaf

keppni við sjálfan mig og það líka

gerir þetta þetta mögulegt að vera alltaf að gera svona mikið af því að mér finnst skemmtilegt